حاسه اني ممكن اكون كويسه في وظيفه تتعلق بالتواصل مع الناس زي معالج نفسي مثلا وده لأني بحب أتعامل مع الناس وأساعدهم في حل مشاكلهم. بحس إن عندي القدرة على فهم مشاعرهم واحتياجاتهم وعندي مهارة الاستماع الجيد، وده مهم جدًا جدا جدا في أي وظيفة تتعلق بالتواصل. الناس بتحس بالراحة لما تحس إن في حد بيسمعهم